Alas güenas tardis, pos vó precurandu una muación... ara que vien el branu, me peta un corti que sea cómodu i faci de mantenel, peru que tamién se vea modernu. No lo quieru mu cortinu, peru quita bastanti delos laus i un poquinu d'arriba. Me gusta que tenga algu de horma, peru ná d'arrepelaus ni frequillus, algu natural. Que col peini i si acasu una poquina de cera, lo quei aviau... Te paeci que assina me queava bien? Enga!